افضل ان انا اروح اتفرج على فيلم لوحدي ، موضوع الغدا <hesitation> يمكن مثلا بسبب الثقافة بتاعتنا ان احنا بنحس ان هي اجمل لو احنا اكلنا مع حد ، فكرة ان انت تاكل في جماعة دي حاجة <hesitation> بنشوفها كتير فأعتقد ان انا احب اكل مع حد وممكن اتفرج على فيلم لوحدي